shɪidɛ shaɔɔsharɛ iɪng waan yikəkin nɪn kwaan a bʊtɔ kashɪ dɪya mɪ nwaatɔ shɔɔn ma shab ma ribuku ma nwaa dʊ nimang bʊtɔ mɪn <hesitation> ma nwaam nwaam nimang bʊtɔ mɪn ingwani ingshab shɪidɛ shaarɔ shɪidɛ sharɔ ingwan yikə kinin kwaan a bʊtɔ wɪdɪ yinkə tɪ mɪn awi mangkin shɪidɛ yɪlɪn shɪidɛ shaarɛ wɛɔ ingwani dɪ dʊrtɔ bʊtɔ dɪ yɔtɔ bʊtɔ kengkedek kə mɪ sham kɔ mɪ nwaam nwaam bʊtɔ mɪn kakki dak ekunu yilanga mɪ yaa fii dɪ kwaan kə ma shab ma ribuɔ kʊ yɔyɔ bʊtɔ mɪn bwelete kə shab mɪ riim kʊ mɪ nwa bʊtɔmin a mangim kakkidak tɔ iɪng wani shɪidɛ shaarɛ dɪ dʊrtɔ bʊtɔ. kashɪ dɪya mɪ wɔi moni marka mɪ shab kɔ nami nwaa da? mɪ nwaatin bʊtɔ mɪn a kunum kekkedek mɪ toob, bweel mwenshe mɪ nootin mɪ nwaa a bingim a mangim bʊtɔ a yiməm yilanghang shamshɪr ingwan dʊrkin bʊtɔ, tɔ kamɪ shamkɔ mɪ nwaam nwaam bʊts mɪn a mangim kakkidaki kashɪ ma shabbɔ kɔ nami nwaadɔ bʊtɔ a mangim kwakkidaki shamshɪr, iɪng wa mʊrrʊn yikər kinin bʊtɔ ingwa ingshab ingrii kə mɪ riim kʊ mi yimim yimin yan də wunəng been yɔtin, shamshɪr ingwa mɔrrʊn durkin bʊtɔ ingwani dʊrtɔ bʊtɔ yilangshang shamshɪr wɔ mondo iɪng wɪwɪ daan ingkwaan shɪidɛ wɪɪn dɪ dʊtɔ kɛ nɪ nwaatɔ bommə. mɪ wʊʊtʊ kə mɪ wʊʊ kʊ ingkwaan shɪidɛ wɪdɪ dʊtɔ bʊtɔ kɛ tɔ nwaatɔ nimangsha a mʊrrʊn shasshim wuni dɪ <hesitation> shamshɪr dɪ dʊtɔ bʊtɔ kə mɪ shabkɔ mɪ nwaatɔ nimangsha kɛ ingwi dɪ yiirtʊ bʊtɔ yo kamɪ shabtɔ dɪ yiirtʊ bʊtɔ kashɪ ma fabɔ kɔ minwaa tɛn bʊtɔ mɪn a daka mɪn bɔ ingwani dɪya <hesitation> kashɪ shɪ dɪya ma dəbin bwe kwalkwalikɔ mɪ nwaa mɪ nwaa bʊtɔ mɪn a mang mɪne yɪlangsha shang, shɪidɛ winda bɪ shabangtɔ dɪ yik5tʊ bʊtɔ kɛ ingwiwi tʊlangshin, dɪya ma nwaam nwaam, domi ingwu dɪ dʊrtɔ bʊtɔ ma nwaam nwaam marka ingwin dɪ dʊrtɔ bʊtɔ, ma nwaam nwaam kwalkwal iɪng, wʊ dɪ dʊrtɔ bʊtɔ ma nwaam nwaam babir ingwʊ dɪ dʊrtɔ bʊtɔ, tɔ ingkwaan shɪidɛ wɪdɪ dʊrtɔ bʊtɔkɛ ingsham shɪrr ingwani shamshɪr dɪ dʊrtɔ bʊtɔ kə mɪ faam <hesitation> damdɔ kɛmwɛ yikər, kə momi shab mɪ riim ma yiim dɪ dʊrt butaweɔ wɛ ma riim ma kɔɔ kɛmwɔ dɪ titɔ kar wɔ ma mangni? yikər damde tɔ ma kɔɔ kɪ nwaam nimangsha, a mʊrrʊn nimang shamshɪr wɔ ma fu dɪ yikən, yamba dɪ yikən a dərshin shamshɪr wa mʊrrʊn dɪya nɪ dɪ nattɔ kəkkid5k shamshɪr wa mʊrshi dɪ yirtʊ bʊtɔ ingna yɪlɪn dɪ dʊrtɔ bʊtɔ shab wini bɪshɪn shab wini bɪshɪn shab wini bɪshɪn ma lamwe ba'a dakan yilangshang ba